Ka ima suka ku re jame edempa uta kato basa edem ra uta kato mangge uta kato tanindi mangge <hesitation> uta laja sakad'i <hesitation> palmara londe <hesitation> janga puru ngaha kai sia dungga uta mbeca maci ro'o parongge ma niki tambeca parongge tambeca maci na re ma niki uta mbeca na ain cuma prongge mpoa wara wunta ponda na wara dumu loa na wara pataha na wara pataha doro na <hesitation> wara rau au sih ngaran re wara <hesitation> ro'o taw ro'o aunga ro'o dopu kakando edempa <hesitation> au ngarana ro'o pa ro'o paria sto'i sto'i lah nggo ede wara tausto'i ro'o ro'o <hesitation> bawa bou bawa bou edempa Da nadu sto'i waude <hesitation> satako dua tako lara nede ni ma kaniki ndede loh ka ima ca'u ku kaki'i nede ma mboto nede ca'u ka ima jago jago maci campo la'on re ponda rau na ponda landun ma maci ndadi lain uta mbeca paronggo re uta mbeca parongge mpoa ede mpoa ede mpoa wati pala kaniki ku nadi kain re caru lah sara'a rasan re campo sara'a lalon nede ta dei ede rau <noise> la'o uta kato doho kande uta kato basa uta kato fo'o rau ca'u ka ima uta kato fo'o uta kato limbi <noise> uta puru ede ni makana kesukaan re poro makanan mbojo lah mangge mada suka ka ima <noise> uta kato basa uta kato mangge ka imas ca'u poda re uta kato mangge karna ara ake ti loaku raka uta kato mangge ke babau karena soalnya aka amba wati wara doum landa mangge moro pad <hesitation> padaha spoda kaina <hesitation> Di ru'u ndawi uta kato mangge ke harus wara mangge moron ku na ka amba ka tiwaram landa ndadi kain ti loa di ndawi uta kato ede ara ake ede ne'e poda de ku ngaha re <hesitation> jame raun ni kalo ndawi sih jame la'o kato mangge de pala ne'esih cara ne'e sih ndawi uta kato mangge re moda pa sapoda kaina ngaha mbojo ka moda moda po ndawi na re yang penting re adalah ma <hesitation> ma poin ma pertama penti re adalah ma penti re ede du harus ma bahan bahan ma bou bahan bahan na ren ma bou ma taho ma <hesitation> ma bou lah lao ma taho nede sia ti loan kani ma mburu ma bona doho re na bona rasa na <hesitation> kalo ndawi dekk uta kato mangge deka re <noise> biasa kain re tutu tutu mangge mangge moro tututu tutu tutu wau mangge moro sampe sih <hesitation> lelo na ni pala wati sih lelo poda poda lalo na <hesitation> tutu nede nggori ede re wara bawa terus re kani ncuna sto'i pala ne'es kani ncuna kadang wara rau ma daca'u kani ncuna bawa aja ncihip ncaop ko bawa terus ede re saha <hesitation> petama kunci ede ku ma ka carun re tama kunci labo mangge nede ku ma ncihin ncao re kacampo la'o sia re wau de kani dungga mbudi na <noise> tumbuk tumbu tutu tutu re tutu mangge kande re tutu mangge nggo ede bawa sia saha sanata nggori ede re tama kunci <hesitation> ede re edempani nggo ede re campo campo campo campo campo campo la'o utan re utan kanden kan <noise> nggo ede re campo la'o mangge mangge tutu kanden tau pataha rauni tau pataha nggo ede wura kai wura kai dungga mbudi ain nefa dungga mbudin re nggo ede re <noise> kato kato kai ro'o kalo nggo ede re kato lalo ni <noise> ndadi paling samporop sih kato rare <hesitation> purun re samporop ni puru re langsung ka afi lalo aina aina <hesitation> kapana kukus nede wali wati ncihi ncao rasan <noise> lain bune ese <hesitation> ese mbojo lai lai rasan kukus mbali wali deka wau harus puru langsung lalo ka afi lalo tise aka ka ma'a afi re ka ma'a afi ni ain ka afi lalo lalo aka kama'a afi nggo ede re samporo wari wari hanun mami lalop reni uta kan samporop mamin ede ca ndawi uta kato mangge re ma caru tu cara ndawi mangge mada na ka ima cau rau <hesitation> nda ndawi <hesitation> ca'u rau mangge mada lada rau <hesitation> ka ima ca'u poda lada rau lo mangge mada Kalo ndawi deka si lada kalo ne'e si ndawi deka la'da la'da bemparni ne'e si lada kakando loa la'da ro'o bojo loa la'da kahuntu kalo rau loa ndaw kai la'da ede re ede du <hesitation> di tau re bawa, edempa ncuna, saha, tarasi edempa, gola gola kala loa rau gola bura loa ni ngo ede re lab'o saha waur ya la'o dungga mbudi ain nefa re dungga mbudi re delu sara'ao sara'ae ampo ede re campo la'o ni'u kane ni'u na nggori ede ni'u re loani loa re di kukus sa loa wau kukus rau wau ni'u re baip da wou na pala loasih mada rau langsung lalo caru kok rasa na caru kadirin kalo kanis ni'u ma mada langsung lalo nggori ede re delu sama la delu waur delu kande kan sisaha sia <hesitation> bawa ncuna taus sto'i terus tarasi tarasi mbojo lah nggo ede delu saha kande kan waur kan delu sara'a nggor ede re dungga mbudin re paru ku Paru ku dungga mbudi na loak na wara <hesitation> au kulit kulit dungga mbudi re rope ropen re caru ngolon re lu'u dei lu'u dei <hesitation> au ngaran lu'u dei ni'un akanden aina cuma ro'o mpoa na dungga mbudi re dunggana ku di paru na re tau campo lao ede kuma lai ma lai la'da ara ake lao la'da ese mbojo nede ede ni cara ndawin lada